والله اني يعني الكتاب الحلو الزين يعني استمتع بيه والفلم بس اعتقد اذا كتاب زين احسن يعني الكتاب راح ياخذني وكت بين ما اعرف هو زين او ما زين مو مثل الفلم الفلم اول خمس دقايق مبين زين لو يعني حلو او ما حلو فلهذا افضل انه كتاب يعني حلو وبيه مغزى احلى